Aminaha ny demôkrasia tegna tegna tsara satria o hevitrin'ny maro tsy maintsy arahan'ologno satria izy koa ol- olo roa fô ologno magneky nefa olo valo oa olo roa fô olo tsy magneky nefa olo valo olo magneky tsy maintsy magneky fô satria hevitrin'ol- hevitrin'ny olo maro no tegna mety.